اووه ثلاث ساعات يا راجل المدة طويلة شوية، لكن شوف ممكن نقضي الوقت بحاجة بسيطة، نفتح التليفون نشوف فيديوهات، -ولا هنلعب- <hesitation> ولا نلعب لعبة، ولا حتى ندردش مع حد في الشات، لو عندي كتاب، أو حاجة نقرأ فيها كويسة، ولو ما فيش نحاول نشوف الجو حوالينا.